जूता क मुख्य भाग होलु सोल, इनसोल, अपर, लेस और हील। सोल जूता क नीचे वाला भाग होलु। इनसोल पैर क आराम क लिए अंदर होलु। अपर जूता क ऊपरी भाग होलु। <hesitation> लेस जूता कसण क काम करदु। हील जूता क एड़ी वाला भाग होलु। सब भाग मिलक जूता क मजबूत और आरामदायक बनादु।